Tsirona-glace le haiky, glace au pistache, chocolat, vanille, à la fraise, banane˂ hesitation˃ glasy au coco de misy glasy˂ noises˃ choco-vanille, mitambatra de misy choco-fraise